To ɗi davuwaighima mau Sinayiyam, mai Sina bu ƙulina mai sina bu kwa ƙullina, mai sina bu fatai, mai sina buzha wali sussu mai sina bu kwa kuʒa walai, mai sina bu kwa kuʒa piyakai, amma mun ghi ya piyuni yaɗa muna khin ƙulini ba sussu. Muna khin ƙulina muna pinya walayu ko gma muna-muna muna kuʒa wali muna Ltha ɗi ghanzu, muna muna Ummaɗi datsi khin walai, wuyan taddi ya khiyuni bee. Hyi khiyimun muna khin ƙullina muna khiɓi-khiɓi, muna zha walayu, munaɗa wi wuyanu, weba ya khiyimun ɗi tirghima, amma wuyan kan, a ɗiva injiki, kai injikhi ta multha ma ba ɓakwi, injiki ai ƙiƙƙa inji chi, a'a injikhi ta ʒha wali ɓakwi injikhi ta fatau injikhi ta puc’a wali ɗi bugyiyasu, injikhi, a'a injiki sai ma irusi, ta kuzaa mabi ɓa majigyi wi wali khin cani, ma janti wali khin cani sai tu shiɗau, sai tu falaghima, weba mu-ma tsigyiya to ɗinghimi? Mai sassinayiyau mai sassinayiya ɗin yani, ghamawa me Sasinayiya ɗinɗi kutighina ɗin yani, ghamawa me sasinayiya ɗinɗi kutighima ɗin yani ma ɗu-wu kuzi injikhi ta ɗau, mai sunusi, ɗin yani bu tanita ɗau mei sunusi, mei sina bu ƙulina mei sina bu fatai, mei sina bu njakumai, mei sina bukwa zaɓa wali di bugyiyasi, mei sina ɗin bu shi-shivuna, mei sinayiya ɗi kutighima, amma mun ghi ya nahyunu munghi ya t’ayuni ko mun ghi ayi puc’i mun, yaɗa muna khin ƙulini ba bakwi mun gma muna zha wali digham wi ta wuyamu, ghama we ɗiba hyi Puc’imun.